Se ọwọrode owu ndidu eti uwem, owu Ikem ebe ndidu eti uwem edieke nda usuñ Abasi midukhọ k’uwem owu oro owu kied ekededi emi enyenede nda usuñ Abasi enye edi owu emi odude eti uwem koro nda usun Abasi Iyeteme Ikpad owu emi Isin k’usuñ eke afande, owu Idukhọ eti uwem, koro eyiede uyi, owu Inyuñ Idukhọ eti uwem koro edide ata Ifiọk, owu Iduhe eti uwem koro edide owu Inyene, owu Inyuñ Iduhọ eti uwem koro enyenede mm’ufan awak etude k’ubin emi edide ọwọrọ etip ubin edi owu emi enyenede Jesus k’uwem nsie, owu oro, ekeme ndidu eti uwem koro nda usuñ Abasi Iyeteme e se akpan ade enye anam, Inyenyuñ Isaña k’usuñ akpaniko, nkari ma abiaña Imiduho, k’uwen nsie nte bible Abasi ọdọhọde ete ke kpukpru se enye anamde ọwọrọ usuñ ke e ebid etu emi adade ke mben akpa mmoñ, osioño mfri nsie ke ekem ini. Owu emi odude eti uwem edi owu esinede k’ubọk Abasi. ekip Iko Abasi, ọnyuñ asaña nte Iko Abasi etemede, owu oro Iyedu uwem emi afande ke esid ufọk ma k’anwa esin.